Nonno hairdryer kuuwaata kanjum woni so a loti hore maada, a wawan tefa ngam, ngam liruki hore maada e fufunaaga hendu haa yoora. Rewbe buri amfirki nga, ngam kembe woni cukkaji Kaya.